بابا وماما يحكوا بال-بالتونسي، التونسية متاعنا داخا هي لغة عربية في الأصل أما داخلة فيها برشا لغات أخرى داخلة فيها الأنغليزي بطريقة كبيرة وزيد دخل فيها الفرنسا دخل فيها الإيطالى أسبانى يوناني حرفيا لغات كل داخلة فيه، چدى وجدتى زادا يحكوا تونسي ثم اشاعات انو أحنا قبال كنا نحكى أما أنا مش مصدقتهم الإشاعات هاذي، أما بالنسبة لي انا لختنا الأم هي العربية.